Okpa, eva, eya, edge, ise, esa, serua, ere, ohiri, igbe, gborua, gbereva, gbore era, gbore edge, gbore isi, gbori serue, gbori ere, gbori chiri, uwe